من وين اغوح على مركز الشرطه اغوح يمين لو يساغ اقغب نقطه داله اللوه دليني حاول تدليني على طريقو يعني ممكن هاي الأسئلة اللي نساله المعتاده محتاج مركز شرطه محتاج مساعده يعني هاي الاسئلة المعتاده اللي غاح تساله انته ل شخص ف يعني ممكن